प्राय त गैडा ले आफ्नो सिङ को प्रयोग आफ्नो आत्मा सुरक्षाको लागि गरन्छ । तै पछा आफ्ना सरिर का अङगहरु कोट्ट्यउनु पर्यो, काइ लाइ चिले लागि यता उता भया पछा आफ्नो सिङ को प्रयोग गरन्छ्। और लाइ सुरक्षा दिने क्रियाकलाप, आफ्ना नजिक का मित्रहरु सङै हिड्डूल गर्दा, सानो जनावर लाइ सुरक्षा दिन पर्यो भनेपछा आफ्नो सिङ को प्रयोग गरन्छ।